Setau saya mah tempat wisata yang terkenal ya kaya di Indonesia ituh ya kayak Candi Borobudur terus eee apa Kota Tua , terus Candi Borobudur, kaya Gunung Semeru tu kebanyakan apa para wisatawan tu ya kebanyakan tu ke Monas terus Ragunan.

Masyarakat di lingkungan, ye gotong royong lah kalau mau bersihin kebersihan mah. soalnya di sini tuh kalo ngebersihin misalnya kampung, jalan, kali, sungai gitu kalau kotor pasti gotong royong.

Kalo buat barang-barang yang dibawa buat liburan tuh satu, perlengkapan kesehatan trus ya kesehatan nomor satu trus kaya makanan trus pakaian ya intinya barang-barang yang penting itu ye kaya obat-obatan, makanan, senek trus aer minum trus ya kaya masalah makanan kan bisa beli di jalan intinya ya obat-obatan dulu deh terutama kalo buat jalan-jalan atau buat liburan.

biasênyê kegiatan kitê tuh atau acara lingkungan kitê ngerayain hasil alam itu kitê slamêtan biasênyê sedekah-sedekah itu kita harus slamêtan kepada yang maha kuasa karna kitê dikasi kaya khusunyê kita emng pertanian ya kita dikasi panen bagus.

Yah, kalo kata orang dulu mah tidur jam sêpuluh malem itu sih ngga wajar sih. Ya kalo, ya minimal kan kalo orang tidur tuh dêlapan jam. Tapi kalo di kampung saya tuh kebanyakan tuh tidur lewat dari jam sêpuluh malêm, ya kayak anak mudanya dan bapak-bapak kan pada kongko mau apa gitu, jadi kan tidur bisa jam dua belas malem sampe jam satu. Ada juga yang bêgadang sampé pagi. Intinya sih tidur kurang itu ya éngga ènak nanti buat bangun badannya pada sakit lah.

Yah kalo jamu itu kan obat tradisional udah dari jaman dahulu. Ya kalo jaman itu kan intinya obat-obat herbal alami yang udah di, nggak pake bahan-bahan kimia ya intinya kayak jamu itu ya kayak herbal-herbal alami lah, gak mengandung jat kimia.

menurut saya kalo anak muda sekarang sama cerita rakyat sangat kurang tau nya dia anak muda sekarang tuh kebanyakan kerja ya trus nyari duit lah soalnya kan anak muda sekarng mah udah engga pantes lah buat dengerin cerita rakyat tapi ya pantes-pantes aja si cuma aga kurang buat sekarang

Yah kalo cerita rakyat sih kita pernah ceritain ya ke temen-temen atau anak-anak kecil, terus ya anak-anak kita. Jadi kan nanti anak-anaknya teh tau, oh cerita rakyat kayak gini. Jadi kan jadi nggak bakal hilang dimakan waktulah cerita rakyat. Intinya kita ceritainlah ke anak-anak sekarang takutnya nanti anak-anak sekarang nggak tau cerita rakyatnya begimana kayak gimana gitu.

Mungkin kurang suka ya soalnya kan infrastruktur kota tuh banyak mengubah lah lingkungan sekitar, jadi kurang suka lah tapi ya itu lah agak suka, aga engga juga jadi begitu.

Saya kalo mau ke luar negèri, saya kalo mau ke luar negèri tuh pengènnya ke, yah kayak ke apa tuh, êêê Jerman apa kan di situ ada musim saljunya. Pengèn ngerasain kayak gimana musim salju. Soalnya kan kalo di Indonesia mah kagak ada musim salju. Di Indonesia kan musimnya cuma dua. Musimnya ya musim panas sama musim hujan.

sekarang tu di kité tuh kebanyakan itu henpon atau hp. di kte mah banyakan anak komunikasi mulai dari anak anak ampé yang udah tua itu rata-rata itu makénya hp

Generasi muda sekarang ya agak berkurang sih buat bahasa daerah. Intinya saya pengen memajuin lagi bahasa-bahasa daerah tuh biar kagak pudar lah. Intinya ngejaga bahasa daerah itu penting lah biar kayak bahasa daerah Betawi tuh harus bener-bener dijaga tuh biar nantinya enggak ilang lah.

Mungkin seru ya soalnya kan kita juga blum pernah denger perjuangan negara kita ini, jadi ya pengen denger sih cerita negara kemerdekaan. Soalnya kan pas waktu perjuangan nenek-nenek moyang kita, kita belom ada, jadi pengen denger aja.

Itu kite bilangin kalo bise tuh kite jaga lingkungan tuh contohnya kite buang sampeh pada tempatnye, jangan buang sampe dimane aje. Kalo orangnya masih ngeselin itu udeh kite omelin aje kalo begitu, dari pade entar kite kampung kite kebanjiran mulu gara-gara sampe.

Kalo saya mah si tidurnya si kagak nentu ya kadang biasanya kalo tidur ya jam 1, jam 2, kadang kalo lagi péngén tidurnyé jém 10, intinya tidur tuh, nggak tepat waktu lah. Séngantuknya ajah. Kadang, kalo lagi abis bégadang kalo abis bégawé kerja tuh kadang-kadang jam 7 malêmnyé gé udeh tidur.

Kebanyakan di kampung saya tuh kémbang yang tumbuh itu kaya kémbang cempaka, kémbang melati, trus kémbang tunjung. Itu kebanyakan di kampung saya tuh kémbang-kémbang tuh ya, kémbang-kémbang melati, kémbang cêmpaka tuh banyak tuh di kampung saya tuh yang tumbuh.

Buat ngelestariin cerite rakyat, untuk generasi anak mude ya, ngeronde ya dulu lumayan penting si soalnye kan banyak manfaatnye juga buat cerita rakyatnya, buat anak mudanya supaya tau lah cerita rakyat tuh begini.

Kebanyakan sekarang mah orang-orang nyari di sosial media itu kayak pekerjaan, terus tempat-tempat liburan yang bagus, terus kayak tempat-tempat toko perbelanjaan. Intinya ya orang sini mah kebanyakan nyari sosial media buat tempat-tempat hiburan.

Di kampung saya tuh ada cerita mitos, [ya] kaya, kuntilanak bawa anak tuh dari dulu sampe sekarang itu masih ada tuh, itu ampe sekrang masih diceritain terus, sama orang-orang yang, denger ceritanya tuh dari orang-orang dulu lah.

kitê biasanyê kalo musim panas itu yê di rumêh mau keluar-luar juga panas.. malês banget kitê keluar-keluar karena panas banget jadi kita di rumah ajê.. ya paling keluar kitê ya nongkrong amê temên-temên.. abis gimanê yang namanya panas.. udah kitê di rumah ajê dêh.. di dalêm ènak adêm pakè kipas angin..

kalo kendaraan tradisional itu masih banyak ya kaya bemo, oplet, terus sepeda ontel itu dikampung saya tuh masih banyak tuh kendaraan yang kaya kendaran kendaraan jadul gitu lah, misalnya tuh sepeda ontel tuh masih banyak tuh dipaké sama orang tua itu, aki-aki gitu.

yah kalau daon si banyak pastinya lah, daon itu yaaa bisa buat bungkusan kué, makanan, dan laén-laén. Yah apalagi kaya ngukus kué-kué, yang dibikin dari dikukus-kukus gitulah. Ya kaya intinya ya daun pisang tuh banyak manfaatnya, kegunaannya buat bikin-bikin kué.

Gotong royong. Gotong royong, bareng-bareng sama masyarakat. Ngumpulin sampeh plastiknye ya bareng-barengleh pokoknya. Gotong royong bareng sama masyarakat.

ya cukup lumayan bagus buat daerah-daerah yang lain, termasuk daerah, daerah kita ye kan, bagus sih sosial media buat ngelestariin bahasa-bahasa kita.

kalo saya pake sosial media itu yaa uhm butuh banget lah buat brosur-brosur tentang kerjaan saya.. ya kaya liat alat-alat kerjaan saya.. intinya yang biasa buat saya tu penting banget lah kegunaannya.. intinya buat saya tuh sosial media penting lah.. kegunaannya bisa membantu banget pekerjaan saya..

Ya kalau buat ngejage bahasa daerah buat keluarga saya itu penting lah. ya emang logat dikeluarga saya sih kebanyakan tuh pake logat-logat betawi ngomongnye nyablak gitu lah

kebanyakan orang kampung sini tuh méliaranya ya kebanyakan mah kayak kambing, ayam dipeliara gitu, biar itu lah meliara kambing tuh biar nantinya pokpok ngga punya duid kan peliaranya bisa dijual. Ya itu kebanyakan daerah sini mah méliaranya kayak ayam kambing, yaa ternak-ternak itu lah.

Biasanye kité tidur itu di jam dua belas malém. Kadang di jam, berapé tuh, jam sebélas, biasé. Karna kita kan kalo malém tuh nongkrong-nongkrong ama temen-temen kité. Ngobrol-ngobrol kité bareng sambil ngopi, yéé.

Ya kalau tanggung jawab buat lingkungan si ya.. itu harusnya dari aparat desa itu ya gak harus kita seorang diri kalau kita jaga lingungan sendirian yaa..nah artinye jadi ribet kan intinye kite buat solusi dulu ngejaga lingkungan itu solusinya keparat desa itu nanti kan lingkungannya tuh biar aman, rapih, nyamanlah intinya enak diliat lah.

Soal itu ya harus ada pénjagaan kétat lah di kampung kitê. Jadi, kitê harus waspada juga kalo malém supaya tidak ada kejadian-kejadian kayak yah maling, trus copét ya gitu léh.

Yah kalo di kampung saya mah biasanya kalo ngejaga kebersihan lingkungan tuh setiap minggu tuh ada kayak bakti sosial ya kayak ngerjain, ngebersihin kali-kali gitu, terus eee apa nganuin rumput-rumput yang pada semak-semak gitu, biar atinya terang, biar bagus lah, rapi.

kalo olahraga mah ya harus lah biar ngejaga kesehatan kita.. ya kebanyakan ada orang kalo ngga olahraga tuh bawaannya badannya pada lèmès terus gampang kèna penyakit.. ya kalo olahraga kan pasti badannya sehat.. sama badannya pasti kuat lah.. jadi ama penyakit itu èngga begitu masuk lah penyakit ke badan kita..

Kalo ayé sih biasanya tidur ya sekitaran jam sepuluh, jam sebelas. Ya jam segitulah kalo ayé mah tidurnya. Kadang juga bisa jam tiga, jam dua. Biasa anak mude, gadang dulu leh.

Ya kebanyakan di kampung saya tuh maké kémbang kaya ada acara-acara, ngêruwêt kaya yang ada acara-acara, apatuh adat istiadat, trus ada juga kémbang buat nyêkar ke makam ya banyak déh kegunaannya kémbang ya kaya, pernikahan ya itukan ada gitu, trus kémbang juga ada bisa dipaké, buat 7 bulanan, orang hamil.

Kite perneh yang namanye liburan ame keluarge kite ke Puncak biase kite disono ye kite makan-makan, ya liat-liat wisata ke kebun teh yek biar kaye orang-orang kite jadi liburan juga.

bisanyé tuh kalo yang belanjanyé lewat onlen tu kebanyakan pada beli buaaju, pakéan tu pakéan. suka ada paling perabot-perabotan suka bénér tuh orang-orang belinyé ituan mulu.sekarang-sekarang mah enak online mah ampé depan rumah itu nyampé di anterin

Ya kalo liburan bareng temen paling enak lah. Kalo liburan bareng temen mah bisa cerita-cerita terus kangen-kangenan, kan kadang sekarang temen-temen tuh banyak yang ngelakuin aktifitasnya masing-masing jadi kalo liburan sama temen tuh harus bener-bener dijaga happy lah.

Saye tau cerita mitos tuh dari orang tua saye, orang tua saye sering cerite-cerite mitos begitu ke saye, jadi, ya aga percaya juga ada engga nya juga, jadi cerita mitos tuh gimana ya

Iye iye tentu. Itu harus dikasih tau lah. Soalnya kan eee ngajarin bahasa daerah kite tuh penting buat anak-anak kite nanti. Jadi ya itu sangat penting.

Biasenye yang dikité lingkungan yang orang-orangnyé baik trus yé lingkungannyé bersih karna itu yang utama untuk kesehatan kité, untuk kité beradaptasi juga sama orang-orang sekitar atau masarakat.

kalo buat ayé si liburan enaknya tuh kegunung, kalo ke gunung itu bener-bener menikmati keindahan alam, [sayasuk] saya kan suka naik gunung kadang-kadang [ya], naek gunung itu, bikin suasana sejuk, damai tenang intinya, saya lebih suka liburan ke gunung lah.

Biasanya pendidikan terakhir di masyarakat itu di lingkungan kitê khususnyê rata-rata SMK atau SMA. Karena ya, kalo untuk jenjang yang lebih tinggi kan butuh modal juga yang gédé.

kalo dikampung saya tuh kébanyakan nérima tamu itu minimal bangét tuh sampé jam sépuluh léwat dari jém sépuluh malém itu tamu yah harus pulang ya kalo misalnya nginép ya tamu itu harus lapor ké ya intinya lapor ké rt rw jadikan nanti pihak tamu atau yang punya rumahkan énak jadi gada pérmasalahan gitu

Itu dikitê itu biasenyê daun itu penting buat mépés ikan, trus buat bungkus nasi uduk atau buat bikin lêpêt, buras itu pénting itu.

ditempat tinggal sayê mungkin bakalan ramê ya soalnyêkan banyak êê orang-orang pendatang baru juga jadi ya bakalah ada suasana baru jugalah dikampung kitê yêêê bakalah ramé si.

Ya kalu ngejaga kebersihan si ya penting banget lah. Intinya ngejaga kebersihan itu ya lingkungan ya buat kita lah jadi ngejaga lingkungan tuh ya kayak nanem pohon engga buang sampah sembarngan jadikan nanti lingkungannya tuh bersih nyaman ga bau lah.

biasenye orang cari di sosial media itu, kebanyakan itu tentang buat, berita-berita viral, terus buat pade belanje, sekarang kan ape-ape serbe onlen [iyeh], jadi kebanyakan orang pade belanje mulu.

ya kalo perkembangan teknologi ya semakin lambat-lambatnya taun akan canggih kan ya kita. minimal ya harus belajar teknologi lah biar éngga begitu ngérti, biar begitu ngertilah biarpun sedikit ngerti juga intinya kita belajar teknologilah.jadi buat kedepannya tuh nggak bigitu kita jadi ngertilah sésedikit-dikit mah

sangat bikin pengaruh lhé. soalnye kan dia juga sangat penting buat masyarakat. maksudnya dibutuhin gitu ama masyarakat di kampung kité. jadi ya uhm dia bakal bikin perubahan. ya lumayan lha dari yang sebelumnya kité ngga kenal hape sekarang jadi kenal hape. liat berité di sosial media adanya ngga di koran lagi. lumayan buat perubahan lumayan bikin berubah sih dié.

penting itu, penting kite bawa bekel karne biasenye di tampat wisata makananeh jajananeh mahal-mahal apelagi kite misalnye bawa bekel aje udeh dari rumeh tar kite tinggal makan di sonoh

kalo olahraga sih paling seminggu 3 kali lah, olahraga bareng keluarga ya kaya bersepeda pagi-pagi kaya di waktu libur. kadang kalo olahraga sepakbola tuh paling bareng sama temen, sodara, abang, adèk. Intinya seminggu olahraga 3 kali lah.

Ye terutama kite harus bisa yang namanye menempatkan atau buang sampah pada tempatnya. Terus membersihkan juga aliran-aliran kali atau got tuh ama masyarakat sekitar pada sama ya RT kite begotong royong, membersihkan.

Mungin jarang ya soalnya kan jauh juga dari sini ke gunung, yaaa jadi jarang gak terlalu sering naik gunungnya. Aye gak terlalu hobby lah naek gunung, jadi gak sering-sering banget.

yaa kitê lebih suka ama temen-temen kitê.. rame jadinye.. bareng-bareng iya.. kalo dewek-dewek mah ngga enak kalo kite jalan dewek-dewek ngga enak.. enak bareng-bareng ama temen kitê.. jadi rame gitu tawê-tawê kongkow-kongkow jadi enak..

Kalo di pagi hari itu apa ya, enaknya tuh udaranya sejuk, dengerin kicauan burung, terus ya, kayak denger suara kokokan ayam. Intinya kalo pagi hari itu, udaranya sejuk lah, seger. Lagi ada aer embun gitu, beuh seger banget.

Ya kalo pengobatan tradisional si intinyé tuh, lebih bagus dari pada pengobatan, kimia gitu ya. Kalo tradisional kan bener-bener obatnya tuh alami, dari alam gitu, ya kalau pengobatan tradisional emang baguslah buat kesehatan jadi enggak ada efek sampingnya.

Kite perneh yang namenye naek gunung itu 6 kali, ke gunung yang bede-bede. Itu juga udeh tau tentang alam, tentang gunung bagemane, kita harus menjaga kelestarian alam sekitar.

ehh..kalau buat yang bikin suke di social media tuh banyak kayanye kan aye juga hmm maen hp juga kan jadi buat ngiat-ngiat berita di social medie. yaaa sangat suka, sukalah sama social media. medie zaman sekarang tuh.

Kite kalo maen ke pantai jarang-jarang, kite takut ombaknya, ngebaknya jarang kita mah di pantai paling kita di pantai cumamakan di tempat wisatanya, udeh kita abis makan kita balik ya.

Ya, kegiatan saya dari pagi sampe Maghrib sih ya, kalo pagi kan intinya kerja lah. Terus kerja ya, nyari nafkah buat anak bini. Terus pulang kerja tuh jam empat, jam empat sorenya kita istirahat dulu. Terus abis istirahat yaudah kita santai-santai. Terus ya, abis Maghrib ya sholat Maghrib.

mendingan sekolah offlén.. kalo sekolah onlén mah puyéng.. belajarnya ngga masuk.. kalo offlén mah ènak kan kita tatap mukê dijelasin lagi ènak.. sedikit-sedikit paham kita jadinyê.. kalo offlén mah ènak kalo onlén mah puyêng kitê ngga paham..

ya kalo buat komunikasi sekarang sih ya itu 1 hapé, penting lah buat komunikasi sama orang-orang disekitar kita yang kaya punya temen yang jauh dimana gitukan bisa ngubungin lewat hapé gitu, jadi nelpon ngébél itu kan enak, jadi intinya komunikasi lewat hapé tu jadi orang yang jauh dimana gitu lebih praktis lah mudah di komunikasiin.

ya aslinyé di kité tuh belanja onlen itu hubungannya kan baju.. terus aplikasinya namanya shopii ama lajada.. éhh tambah lagi sekarang tiktok shop.. wah udah makin banyak aja pada.. masyarakat lingkungan kité yang namanya belanja onlen ya suka sekarang mah..

sangat penting penting penting banget kalo buat sekolah itu penting bagi ayé buat nanti adik ayé penting itu soalnyé sekoleh itu nomor satu jadi sekoleh itu penting lah buat anak-anak nanti

Ya kalau hewannya si yang sering banget tuh nemuin tuh kaya, kaya.. biawak, terus ulêr, terus..kaya ganggarangan, terus yaaa intinya tuh banyaklah hewan-hewan yang benêr-benêr ngeri gitu.

Banyak-banyak, banyak banget taneman yang aye tanem, semacam pohon mangge, terus pohon rambutan, pohon kelape banyak lah pokonye pohon yang di tanem tuh di kampung, trus di depan-depan rumah kaya di lahan gitu.

[ya] satu itu kite harus buangin sampah pada tempatnya, dan kita harus membersihkan saluran-saluran, kali toh, bahase orang kite meh kali namenye, itu kalo orang luar meh namenye sungaikan, ya kite meh kali tau got-got tuh, kite gotong royong ame masyarakat kite, khususnya same pegawai desa.

Ya kalau lestariin kesenian budaya bêtawi mah ya.. harus lah, ya emang bênêr-bênêr ngejaga lah, kan ada tuh maksudnya bêtawi yang sanggar-sanggar gitu banyak apa orang-orang tuanya tuh pada anak-anaknya tuh ngelesin ke sanggar-sanggar bêtawi itu jadi engga bakalan redup lah bahasa bêtawi gitu.

Menurut kité tentang penebangan utan itu tidak baik sih. Karna itu kite kalau kite liat-liat itu jadi merusak ekosistem hewan-hewan ya. Jadi kalo bisa mah jangan itu yang namanya utan ditebang-tebang. Ntar kalo aér banjir udah jadinya masuk dah ke kampung-kampung.

"Dulu di kampung kite tu ada yang namanya cerita yang namanya ""buaya buntung"" di kampung itu tuh, gara-gara nyangkut di jaring jadi buntutnya itu ditebas terus jadinya buntung dah, dinamain buaya buntung."

Yah, kalo ngobrol ama tetangga mah sering banget, malah ampir setiap hari. Pagi, sore, malem, ya kadang-kadang ngobrol apa aja kadang ngalor-ngidul. Ya, cerita apa aja intinya ngobrol ama tetangga tuh mempererat silaturahmi lah. Biar nggak kita kuper gitu, lah.

Intinya kalo masuk ke wisata tempat wisata itu ya satu, seneng, seru, ya kan ketempat wisata itu kan ga ampe setiap hari kadang-kadang kan cuma ga nentu juga, kadang-kadang cuma sekali. Intinya kalo ketempat wisata itu seneng banget lah pengen ke tempat wisata yang lainnya gitu.

iye udah pasti ituh kite ajarin buat anak kite nanti iye cucu-cucu kite nanti karne yang dasar itu harus bisa jadi turun menurun harus makenye bahasa kitelah harus tau masa kaga tau lah kan kite meh emang aslinye orang betawi

kalo ayé lebih suka di pantai, soalnye pantai tuh cuacanya enak, enak di liat terus adem jugakan, eee lebih ke ya pokonye enak lah dieh di pantai ituh.

Buanyak di kite mah pengobatan tradisional ya. Ya obat tradisional itu bagus karena gak ada efek samping apa yang namanya dari bahan kimia, yang minum obat mulu. Obat mulu kan kimia, kalo tradisional kan pake nya obat-obat herbal kan dari daun-daunan rempah-rempah itu buagus itu.

ya kebanyakan kalo orang-orang dikampung saya meh dapét informasi ya dari itu dari mulut kemulut infonyé gitu kadang omongan kadang dari satu kesatu yang laén ya itu biasenyé menurut info méh yah dapét omongan dari orang-orang tetangga orang-orang laen gitu dengér kabar dari omongan

ye mungkin pemerinteh juga ade trus dewek-dewek juga bisa, kalo buat ngelestariin bahasa daerah tuh, tuh kebanyakan dari masing-masing masyarakat nye lah ngomong ke anu ke masyarakat laen begitu.

Sangat penting kalo misal itu yang namenye bahasa daerah gitu tuh, ya harus kita jaga kita lestarikan kepada anak cucu kita nanti, iye harus penting itu.

Biasanya di kité kegiatan jam sembilanan udah selesai, jam sembilan malém.

Ya kalau main ke pantai si engga sering-sering banget, ya paling sebulan sekali ya kaya ke Pantai Pakis Jaya yang ada di Karawang, kan kalau dari kampung saya ke Pantai Pakis itu minimal perjalanan tuh satu jam setengah lah. Nih ya, kaya wisata kecil-kecilan gitulah ngilangin stres lah dari kerjaan sehari-hari.

Biasanyé di kité musim kemarau banyakan jadinya aér asin naék. Jadi banyak gagal panen. Ujung-ujungan sawah-sawah gak pada panen karna kèna aér asin.

Kalo di hari Minggu tuh, ènak lah kitê soalnya kan libur juga. Kalo adê kerjaan, kita libur di hari Minggu. Yêêê... pokoknya Minggu tuh, hari ènak lah pokonyê. Kita bisa bebas dari aktivitas, gitulah kebanyakannyê.

Ya pêkêrjaan yang bagus ya rata-rata di kita mah semuanya kerjaan bagus tapi kêbanyakan di kité kêrjanya pada di PT di kita mah.

Séring kité, séring bener tiap hari ngobrol ama tétanggé. Kité ngobrol, kité cerita-cerita téntang pengalaman kité juga.

Yah kêbanyakan tuh kaya hewan liar di lingkungan saya tuh kebanyakan tuh kaya luwak panda, terus ganggarangan, biawak, ulér itém gitu sering banget tuh, aaa ngêliat di, di pékarangan rumah-rumah kaya tetangga terus sering liat binatang-binatang ya kaya biawak, ganggarangan.

kité kalo nérima tamu biasanyé kalo malém itu ampé jém sémbilan kité udéh kalo pagi itu ya dari abis johor lah dari jém duabélasan atau jém sébélasan

Alat komunikasi disekitar kité yé biasenyé yang dipaké ya HP tuh, kebanyakan HP

Gak adé sih ga adé kegiatan, soalnya kalo malem hari itu masyarakat pada tidur lah, paling kalo ada pertandingan sepak bola doang, kalo ada pertandingan sepak bola indonesie itu baru masyarakat di... pas malem hari tuh rame pada nonton bolé.

Ya kalo saya jalan-jalan keluar kota tuh biasanye ya sering naek motor kadang naek ya transportasi ya kaya semacem angkot, bis itu, kadang kalo naek motor tuh resikonye ngeri juga malaan enakan pake bis lah lebih nyaman, lebih enak lah

Yah di lingkungan masyarakat di kampung saya mah sering bangét ngadain yah kayak ronda, pengajian, terus acara-acara apa gitu hampir setiap minggu. Yang sering banget mah ngadain ngeronda lah. Tuh kan jadi ngéjaga lingkungan biar tentram, damai.

biasanya itu dapét informasi tuh kébanyakan masyarakat dari mulut ke mulut.. banyakan tu ya ada yang dari onlén jugadari media.. ya seperti hapé, dari tiktok, dari televisi..

Kalo lingkungan di tempat ayé sih kebanyakan kalo dari orang-orangnya tu buang sampahnya sembarangan. Terus kadang buang kalinya tuh gak pada dibersihin, dibiarin. Yang ada kalinya tu pada bau, aérnya pada keruh.

ditempat ayê adê dua musim musim kemarau amê musim hujan, kalo musim kemarau tuh diê akhir akhir tahun.

Kegiatan saya kalo di soré hari itu biasanya tuh maén bola di lapangan sama temen-temen sama orang-orang di sekitaran. Intinya kalo setiap sore kegiatannya ya gitu maen bola di lapangan lah sama tetangga, temen, saudara.

Biasenye kite kalo nyarap ya, goreng nasi. Kalo mindo itu, ama lauk jengkol, goreng jengkol. Paling nikmat udeh goreng jengkol sama sayur asem, waileh sambel terasi, sama lalap, deh. Lalapnye daon kemangi, beuhhh udeh nikmat bener.

mungkin banyakan anak mudè, soalnya kan anak mudè banyak ngelatih fisiknya buat ya siapa tau ada yang mau ngelamar jadi TNI, polisi begitu, kalo disini sih kebanyakanya anak mudè, kalo orang tuè sudè, adalah orang tua beberapa, tapi jarang, masih banyak anak mudè

kitè pengènnyè kejepang pengèn ngerasain yang namènyè musim salju itu di jepang kalo kitè mèh di indonesia gaadè yang namnyè musim salju adènyè musim panas amè musim ujan doang

lah dikité méh sekoléh sangat penting itu karna biar nantinyé jadi orang sukses kalo sekoléh